أنا أكثر حاجه طريفة صارت لي في حياتي خاصةً في هذه الفتره لصغيره إللي فاتت هي في عيد ميلاد صاحبتي معناها في دقيقة الأخيره بش نديروا العيد ميلاد وصلت الباتيسري هذيك <hesitation> ومعندهكيش ادتها تحطلة من يدها وكان موقف طريف هكا ماتجوزنا العيد الميلاد ولا حتي شوي. <laughs>